ଆପନା ଡ୍ରମ ଗୁଡୀ କା ଵିସେର ହୈ ଅପନ୍ତୁ, ଯହାଁ ପରନା ମନନ ସେ ତକୀ ପରୀ ଆଭେ ଜୋଡୀ ହୈ ପରଚୀ, କିମ୍ଯାଂ ମନନ ପରୀ କୀ ପରୀ ଆଭେ ପ୍ରଭାପ ପକୋଜୀତ <hesitation> ତହାଁ ପ୍ରସଂଦର ପଚଲା ଜାଏଚ୍ଛୂ। ଡ୍ରମ ଗୁଡୀ କା ପ୍ରକାର ପାଦିଯା ଜନ୍ତର ଆଠେ, ଏକ ଵଜେଲେ ଦୁମଦୁମ ପରୀ ସବ୍ଦା ଉତ୍ପନ ନୋଗେ, ଏବାଁ ଆପନା କମାନା ଡ୍ରମ ସେ ତକୀ ପରୀ ଆଭେ ଜୋଡୀ ହୈ ପରଚୀ, <hesitation> ତହାଁ ପଚଲା ଜାଏଚ୍ଛୂ। ଵାସ୍ତଵାଲେ ପ୍ରସ୍ଣାଟୀ ଭଲା ଆଠେ।